ཐཱ ཨའི་ལནཌ གི ནམ་ལྷ་བདེ་ཀེ ཀོར་ལས་བླ་པ་ཆེ་ན དེ་དེ ཨོ ན ན་ཀཔ་གཅིག་ལས་ཆབ་ཡང་ཀཔ་ཆེན་འདུགས་། དེ་ལའི ཨོ་ནངས་དེ བཅུ་བཞིན དཀར་ཆིལ ཚད་ལོང་སོ་འདུགས་། ཨོ་དེ ཐཱཐེ་ནག་པྱ་ཁན་ཧ་ཁོ་སུ་ཆ་སེ་ན དེ ཨོ་ན་དེ ཨ་ཅི་ཁ་ཏ ཧ་པོ་ཆམ་ཁེ་ཧ་ཁོ་སུ་། དེ་ལའི ཨོ་ནངས་གི ནམ་ལྷ་བདེ་ཀེ ཧམུ་ཌི་སེམས་ཁེ་དུས་བསྡུགས་སེ་ན དེ དགུ་གཅུ་གཅིག་པར་སེམས་སེ་ན དེི་བུ་འདུགས་། དེ་ལའི ཨོ་ནངས་གི ལུང་མ་དེ་ཀེ ཤུཀ་དེ་ཁག་ཆེ་དུས་སེ་ན དེས་། ཨོ་ན་ཀེ ལུང་མ་དེ་ཀེ ཤུཀ་དེ་ཆབ་ཀཔ་ཤ་དེ་ཀེ ཐཱན་ལས་སུང་གཅིག་ལྷ་སྒོ་སུང་འདུགས་། ཨོ་སེ་ཁེ་ནག་ཇ་ཐཱཐེ་ཐེུ་ཚ་ལོ ཐཱཐེ་ཁག་ཧ་ཁོ་སུ་བ་སེ་ན་དེཏ་ཨཱི་རེ་ལེ་ན་ན་མེ་མོང་ དཀའི་ཚུ་ལེད་ཁཔ་ཅུ་སུ་པ་ཤ་མ་ཆོ་ནག་འདུ་སྟེ་།